וואלט איך מיך אנטשולדיגט און כ'וואלט געזאגט איך פיל עכט שלעכט אז איך בין געקומען שפעט. נאכדעם וואלט איך געגעבן א סיבה פארוואס בין איך געקומען שפעט צו די זיצונג, פארוואס בין איך געקומען שפעט. א שניי, א קינד, א קאר, וואס איז די סיבה.